ما نعچمش نزرع و أنا فاشلة في الزراعة ما نعرفش نزرع نباتات أو أزهار أو حتى نوع من-من الحاجات علاش على خاطر آآ نحس اللي آآ التربة ما ماهيش بصالحة لهنا للزراعة اللي عندي أو على الأقل التربة اللي نملكها هنا دي ما نحسها ما هيش صالحة للزراعة وحتى نبتة ما نجحت معايا للأسف.